Ngugube liiti willi ma wee wi anwaagi, anan megesi nɓab billi ma. Ñaani he fana, he nédti jéde luuti, aga megesi hódi willi ma, habe binɓabte.